Lagu lalohadai ten years taiminai, lause bagara, karana lagu, plan beh, badina hari danu, taitam, gau idauidau evaram teda community bona kantri lalonai, rape bona, kara idauidau evaram teda gabu lalonai. Toh lau sibogu egu lalohad lagu ten years- ten years lalonai na, sibogu egu, ruma ta bakarem badna egu, noho namo dainai o eva bese ba boridiam nega tamona baia noho hebom. Badina kara idauidau evaram, taitam, emtv ai ieva radio ai takamonaim. Dainai lau ten years, egu marere dalana na nauram, unubana baina marere. Badina naitaiam bene, hari na, kara idaudau evaram, badna asi- basita hegagaim neganai, asi dibada baita maurim eieva, lasi heina ten years lalonai. Dainai lagu ten years lalonai beh egu lalohadai beh ari name gwauraia bamona, unubana ba marere, tomamu. Dia daka daka toh, mauri beh, gau badana, dainai nauram nubana baina, marere toma, badna hari taitaiam na, Kara idauidau, bona mase danu dia mase namodia, evaram iteda hanuai eva, community lalonai eva gabua idaudaua taitam ta kamonaim radio i niuspepai, taitam. Dainai lagu ten years, lalonai lagu, helaorea marakina bunubana, nauram, baina marere toma, heina ten years lalonai, badina, kara idauidau dan evaram dainai lau dan nubana na roaroam. Asi nauram ma, gabeai, ma kerere haidia ieva, o gabeai balalom ia matamanai beh unubana, lalohadai beh na abia toma, karana beh asi nakaraia. Toh metauna, begiroa maim, dia ta enai, toh lau sibogu egu kerere. Bema matamanai, unubana bama marere toma toh, vada, taim seh eme, abidia dainai. Toh lagu, ten years, plan na beh nauram, dabalao, rumaruma namona ta, dia daka daka toh, vada noho namo maurina dainai nauram unubana baina marere, laia. Gauna bunai, toh Edebana, baina marere laia na dia tauta tauta ese, baine hamaoroa lau sibogu egu, lalohadai, bona, marere edebana gau ba, hegaegaediam bona, unubana daladia, dainai, nauram nubana baina marere toma. Io. Toma, hari na, naitaiam na, kara idauidau badaherea evaram, dainai, nauram heina dabalao heina, lagani, ten years laonai sibogu baina, hegaegae daka baina karam, o, ruma beh edebana baina haginiam, post bedebana ba atodiam. Ruma ena, heato dalana, bona, badina ten years na, lagani, daudau dainai naura ruma ena namo ekana, kohu ena, dika bona, unubana gaudia, tauma namodia baina abidia maik, ena ruma baie karea, badna ruma ena, noho daudau, kanai dainai. Bema sibogu na namo ena danu ma, bamogu bona, turagu, bese ibodiai bemaim baia noho hebom dainai, Nam ena ruma na baina, karaia namonamo, so lagu ten years, plan nabe, unubana. Toh ena ten years lalonai, nauram gau bounai mas, baine, ore, bona, baina karaia namonamo, baine noho daudau. Ekana ranu o unubana gaudia. Ranu, evana mei ruma, o motuka na heau mai gabuna, nubana gaudia danu baina, kara namonamo, gabeai metau metau ta gauta basine varamu.